المشروع اللي أعمل عليه حاليًا هو تطوير موقع إلكتروني خاص بمشاركة وصفات الطعام أشعر بالتحمس حيال هذه <hesitation> الفكرة؛ لأنها تجمع بين شغفي بالطهي ،وحبي لتبادل الأفكار مع الآخرين، إذ إنه أساعد الناس في اكتشاف وصفات جديدة وسهلة وأشعر إنه هذا سيساعدهم في تحسين مهاراتهم في الطبخ، رؤية التفاعل مع الزوار تعطيني دافعًا كبيرًا للاستمرار.